Ndreto aby ñy karazany ñy fia: -ñy saridiny.-ñy tilapia.-ñagmbora masaky.-ñy lañora.-ñy lamera. -ñamalo. -ñy bodoloha.-ñy logim-bato.-ñy geba. -ñy saboto. <shushes>